Apeet ne kararan ne po chito ko chito netepche ak piik, chame kong'alalsot ak piik, aya, yae biashara, ikilikei, yae kasiit ake tukul nekanyor. akong'alalsot ak piik, sapos kokilikei chichitok, tindoi famili nenyii netoretikei ak piik che mii tokol, akom kilikei. akotaretikei ak piik, pendi kanisa, amtae anaon, ngalalchini piik, unoot.